Yang paling lama tu biasanya simpan sayur tu ada beberapa sayur sayur daun kangkung depe daun bayam daun singkong itu biasanya paling lama tu di tiga sampe dua hari abis itu tu depe tiga dua hari tu biasanya tu dia layu atau dia ba lendir dia ba geta bagitu dan biasanya kalu tara taru di kulkas biasanya tu langsung dia kaya bobou amis deng tamba depe sayur biasanya yang paling lama juga <noise> ini sayur terong katimun deng tamba deng cabe-cabean bagitu biasanya tu dia paling lama tu tiga sampe enam hari tergantung dari beberapa depe suhu kulkas deng tamba tu tergantung dari <noise> kesegaran kesegaran bua-buahan yang ada saat pertama kali disimpan tu harus segar karna kalu tara segar tu dia layu deng tamba tu dia pe tanda-tanda untuk tidak layak dimakan tu karna kalo sayor itu di sayor itu kalu so dapa lia layu atau so bobou tu biasanya so tara bisa makan karna.